Se jeta yaeko jau, jauko mbapaya, pakova, masana, aratiku, rima, kaovi reta, jau lechuga, sanaoria, sure, pepino, kuarasitipe ipuere rimo má jau yaipapa yave pandepopa mokoi, jare mbapaya <noise> mokoivi jau